अगर समुद्र कू जल स्तर बढ़ीक थें जमीन पर ऐ जौ और पूरी जमीन पाणी का नीस ऐ जौ त मानव सभ्यता थें जीवित रण का वास्ता कई प्रकार की समस्याओं कू सामना करना पड़ सकदु। जु लोग अच्छा तैराक छन या जहाजों पर छन ऊ शायद जिन्दा रै सकदिन। लेकिन ज्यू लोगों थें तैराकी नी ओंदी या जु जमीन पर फंसी गेन ऊँकी मृत्यु संभव च या निश्चित च।